بخليه أول شئ يبدأ بتحديد مناطج معينة في البيت لتنظيمها، مثل غرفة المعيشة أو المطبخ، ويشتغل عليها واحدة واحدة ، بدلا من محاولة تنظيم البيت كله مرة واحدة، ثانى شيء بجترح عليه يخصص سله أو حاوية لكل نوع من الأشياء مثلا سلة للألعاب وسلة للأوراج وهذا بيساعده يعرف وين يحط كل شيء بعدين، يجدر يحدد وجت كل أسبوع أو كل شهر لترتيب الأشياء، بس.